Volana roa amby folo anatin'ny taona a: misy janvier a, fevrier a, marsa a, avril a, mey a, <hesitation> juin a, de julet a, de misy aout a, de septambra, oktobra, novambra, desambra.